समय सबसे बहुमूल्य चिज बा क्याहेकी समय बरका केहुन हो सकैता समय से बर्के अगाडि नजा सकैता काहे कि समय कहेवाला यी हामी के आपना से बनाएवाला ना समय अपने आपसे होइए काहेकी जैसे कि जनम भि समय के अनुसार होएल बा मरण भी समय के अनुसार होइ औसन के सादी बिया जहिया समय लिखाल होइ उहे समय सादी बिहा होइ हामी के न हो सकैता असाङ्के हामी के कौनो काम मनमे स्वचलेबारी कहम कि आजु करम त उ नहो सकी चाहेकी ओकारा लागि समय होइ के परि जैसेकी अब हामी के भात दिनभर नपकाई सकैसी खाना नपकाइसकेसी त ओकरा लागि बिहानी पकाइसी आ साँझ मे कफीकाल दिनमे हो सकैता लेकिन ओकारा लागि हामी के समय कति कहिले बारी त आ सबेरिया पहर या साझामे अमिन काम करेके बा ओक्रा लागि समय चाहिँ जखुनी चाहम उने नहोस् सकैता ओहिसे हम कथी कहतारी कि समय से वर्कर कुच्छना हो कि समय के अनुसार हामी के चलेके परी या समय के अनुसार हामी के रहेके परी वहिसे हमिंग के समय के ज्यादा मानसि समय से बर्कर कुच्छो नाहो सकैता हम कथी कहैसी कि समय हमिन के लागि बहुत अमूल्यवा समय वर्कर के हुन बा ।